Ňon nafaa soto ňoŋ damaal kommu ntool faŋ damaal ka nafaa soto ňoŋ bala ňaami yaa loŋ ntool fele nka luŋ dool taa la ňoŋ ňoo bulu ŋaa faliŋ yee taatan'na ŋantaateela haa yee fanaŋ bee dool man karfala dool moo woo ňaama.